Laha amiko manokany aloha kafe tiako satsia nak- nagnino alantsika ohatry zao hoe marary loha aho misotro kafe de fa afaky arety lohako mahavita asa ataoko aho, fa iha laha vao mihina dite zao, mihina dite ataontsika hoe tsy ampy cinq minutes na six minutes fa mosary koa iha, zany hoe kafe mazava hoazy tiako satsia mahavita asa maro aho laha vao mihina kafe. <noise>